Adọkoo h'ochikapa ale t'ẹhọ alachi nmo aha bọọ ta ẹchei ẹchẹpa ẹchẹta achi ọma ẹnaa nmoaa aboo gekwu ẹẹma ogboo je nmọla, oje nmọlaa ale tẹẹhọ agaa l'ọdaiyọ gla alọ gla ake lọ tọla alọ tọla odan kawọ noo w'ọcho yoo pia kla maybe mlaa chẹ maybe mlaachẹpa achẹta or achẹnẹ achẹhọ achigwo, olọfu achi gwo olọfu wach achahata olọfu w'achẹnẹ oke lọfu w'achẹta aale yẹ aa gaa l'ẹhọ a hi al'ochikapaanyi ochikapaa ke gee bu odan ko w'ẹga naajẹ noi maachi alọfu nmachi tọọ igbeeyi igbẹkpa igbẹta cọs ochikapa l'ẹdalẹwa, ochikapa ẹna alọ lẹa ge hi ọlidọma amaa alọ l'ochikapa no ge yọ yẹẹnẹ ochikapanoo ge y'ọyẹhọ, ochikapa noo ge y'ọyẹtaa alọ họọ le k'abaligẹnyi anu w'ọnku bẹns a, ochikapa ẹnoi y'ọyẹẹnẹ a ehọọ le k'oklinwẹ Ochikapa ẹẹnoi y'ọyẹhọ a alọ họọ le ku meruwa. Then <noise> ochikapa mbaa odan ka le hi agee nmachi tọọ igbẹpa igbẹta, oga usteg n'achiko l'ẹchi tọọ agee l'ẹchi tọọ, ake l'ẹchi tọọ oga eko noi yiipu ogbooyiipu ole nwula ekohi igbanọ gboo j'unwalu ga ochikapa ẹnaa hi ekọgwa ẹkọyẹta ọma no w'abaligẹnyi aa agee gẹhọ nyọ gaa gboo gbigbanọ kunu jaa gbeko no le je, aake l'ọcha alọ cha cha cha cha cha alọtuba anyọ gaa l'ọjọ hẹ ọgọ kunu hẹ bẹẹn k'ujọa ake l'ochikapa kpo wai bo okonoogunu agboo fu nmaanu agboo lọ fiọgọ a alẹkpa gbọbu kai kp'ochikapaa nyọ aa alẹkpa ẹkpu sacki nya gọ lọwa lọwa no ge lẹbẹk'ipoto ne gei ya ẹiku mbanyaa ne ge use n'achẹpa achẹta achẹhili igwuta anu glaa alẹkpaa gọ lẹa ẹkpu sack l'ọgọa cover kwọ ku kpo kl'ọgọa chẹẹ al'ochikapaa kpo chọọ <noise> al'ochikapaakpo chọọ ẹẹ agboo fu nmaanu agboo l'ọfiọgọ aa agboo fu nmaanu agboo lọ fiọgọ a ikpo kunu gboo gwo t'ẹkpa gaa ikpo kunu gboo gwo t'ẹkpa gaa ikpo kunu gboo gwo t'ẹẹkpa gaa a ya jaaaaaa gbeeko na l'ochikapaọma alọ kpo che nmẹẹhọ kpla akai gboo kpọọ chẹi Nmẹẹhọ luwọ kle kle kle kle gaa pia biinu. ọdan ka dako je la taapu taapu achẹ yọ noo gee la taapu taapu ake dọọko je la taapu taapun awọ abọi yọ abaa bi w'ọlẹ bọọa akaa lọ t'owu mẹml'oflenje agaa l'ẹfu che l'ọla gwo akwọichọla taapu taapu ole je alọọ kpo nma bọọ alọọ kpo tọọ ombli ne ge ta mẹmlodee k'ali ankpalia. Enkpọ kunu le wula bonu kpla akaa kwọi kpo nmabọọ agaa lẹdẹkpa na le w'ochikapa ẹhọa akaaga lẹdẹkpa ọma dọka agaa ku t'ọlẹẹnọ akw'ochikapa imiklọọ kẹtẹ kẹtẹ kẹtẹ kẹtẹ kẹtẹ kẹtẹ kẹtẹ kẹtẹ agee gbọọ bẹn k'ẹchei ẹchẹpaa ole nmo aku bi gu ẹgẹ nege gwaapunu bonu nmaanu aa noo ke u rice mill a Ale gi gabọọ el'apu kunu gu bonu nmaanu achẹ noo ke yabọọ y'uklọ a ekaa ke l'ọtowu kp'ọ akw'ochikapa kuwọi w'ọlẹ. Ọdan ka dakoo je la alọfu mia igbo ke be je la, ake gaa họọ nẹẹ akaa kei gwọla kpọ agee gwọla akwọi chọọ after naa lọ chọọ bọọa ole wu puulu akwọi haajẹ akw'ubasketi ne ge ta mlu rọbaa wu aalẹnkpọ kunu wula nmaanu, agee gbaakọkọ, ai baalubasa ai l'umagi tọọ aẹbabọ a kpo bo baajẹ kpla bọọa chẹẹ akaa kwẹhi akuu chọla kpọ, akwanọ ai tọọ, alanọa nmọla mẹml'alubasa gbọbu ẹẹkai lọọ akọkọ pia tọọ ẹẹkai l'ọma tọọ ẹẹkai l'umagi, alọfu l'ebenyi tọọ alọfu lẹbẹ tọọ, alọ chọla ole wu bẹẹn k'uminiti ẹhọa then anmabọ ẹẹ Alọfu l'abọ yọọ t'okonu odan k'ọma, akọkọ, crayfish, na le tọọ a odan k'utẹst kunu le huọ ọtuẹẹ akw'ochikapaa wu aku pia tọọ that is ayọi h'ochikapaa yọbọa, akwọi pia tọọ bọọ aa gbọbu kai pia tọọ a ochikapaa achiko lọ t'okonu ma ka lainu chọọ adan ko lọfu agee j'ẹdeenkpọ naa chiko le t'ẹhi aa, eko no ke lọfun age jẹẹdeenkpọ na chiko le t'ẹhi aa gbọbu naa kwọi pia tọọ ẹẹ chẹẹ ake lẹnkpọ tọọ ligii akwọwui klọọ anyẹ agboo t'ọla tọọ ọdan ko w'ọla naa gwo mlẹfua age yọi t'ọla tọọ, ake yọi use ugas alọ chọla ẹkuwọ le koo nyọ gaa jilọọ ake yọi use u <hesitation> electrik stove age jẹkuwọ le ko nyọọ jilọọ but ọdan ko w'ọla amanin no w'ọla ọlẹfu age nyọ gaa i tọla tọọ tọla tọọ tọla tọọ tọla tọọ jaaaa gbenkpọ nai t'ochikapaa ku nmo akwọi haajẹ chẹẹ ake le le. Abaalọi h'ochikapa lẹa, abaamia joo he lẹaa